هلّأ بدنا نحكي شوي عن السّئة. السّئة كتير مُهمّة كتير صعبة نحصل عليا، كتير صعبة إنّو نوسئ بالأشخاص الحوالينا، <hesitation> صعب كتير نخلّي الّي حوالينا يوسئو فينا كمان. <hesitation> السّئة هيّ كتير شي حلو بس كتير <hesitation> حسّاس هيدا الّشي، لأنّو السّئة <hesitation> إذا كانت عميا لا درجة إنّو خلاص نحن نوسئ بي شخص معيّن وخلص يعني هوّ وبس ولأ ما بيغلط ولأ ولأ <hesitation> مُمكن يجي وقت ناكُل كف عا وجنا ويطلع هوّ مش أد السّئة. السّئة لازم نكون نحن دارسين الشّخص كتير منيح، <hesitation> امّرئينو بي تجارُب كتيرة وكتير أويّة لا نعرف إذا هيدا الشّخص عنجد بينوسئ في ولّا لأ. السّئة بتيجي مسلاً سئة بالر بالزّوج، بالأهل، بالرّفئة، بالجّيران، بالأقارب. وإذا انفئدت السّئة انفئد كل شي لأنّو السّئة أساس- <hesitation> الأساس لا نبني عِلاقة نحن مع شخص آخر إن كان زوج، ولّا صديق، ولّا رفيق متل ما حكينا. <hesitation> السّئة شي كتير مُهم شي كتير صعب إنّو نحن نوسئ وما لازم نوسئ بسرعة بالعكس لازم نتئنّى، لازم <hesitation> كتير نجرّب، كتير نحاول لا نوسئ بالشّخص الصّح ونئلّو <hesitation> عنجد إنت الصّديق مسلاً. إنت الحبيب، إنت الزّوج، إنت الأخ الّي بينوسئ في يلّي وقت الشدّة منلائي حدنا بي ساعدنا <hesitation> إذا منئدر نأمّنلو يفوت عا بيتنا، نأمّنلو على كل شي لأنّو متل ما منعرف إنّو نحن مسلاً بي كل بيت في أسرار، بي كل بيت في أشيا خاصّة، أشيا سمينة منخاف عليا نخسرا، في <hesitation> في عنّا ولاد يمكن إذا فات لا عنّا شخص نحن ما منوسئ في يمكن يأزي ولادنا، يمكن يسرئنا، يمكن ينأُل أسرار بينتنا فا الشّخص الّي لازم يفوت على بيتنا لازم نكون واسئين في ميّة بالميّة الشّخص الي بدو يفوت عا حياتنا بي شكل عام لازم نكون واسئين في ميّة بالميّة تا ما نجي نهار ننصدم وننغدر. <noise>